د کالو ګنډلو ماشين یو ساده ماشین دی چي یو ساکټ لری هغه د برق سره وصل کیږي او تار یی باید منظم اوسي هم لاندی تار چی ماکو ورته وایی باید چیک سي وصل سي اوهم دا لوړ د ستنې تار یی جوړ سی ترهغه وروسته آ د ده پایډل باید منظم وی د برق سره خو وصل وي مخکی له مخکي او ټوکر تر ستنې لاندي کښیږدي .بیا پایډل وښوروي بخې یی مخته ځي